Igny moa izao gny fiarovany gn' ainy igny. <noise> Laha misy biby ta hamono azy da fa igny gny fiarovany tegna. <noise> Igny avao koa gn mariky ny fahatanjahany igny amin'ireo samy mitovy karaza. Laha hiady izao ireo samy ireo da igny gn' ampiasa. Da izay!